الصراحة هالحين أشتغل على مشروع صغير في التجارة الإلكترونية متحمسة له لأنه يمثل فرصة للإستفادة من التكنولوجيا تجارتى إلى مستوى ت-جديد، بالإظافة أتعلم مهارات جديدة في البرمجة، كمان تعلمت تصميم المواجع، مواجع الويب جدا حلوة وإستمتعت فيها وأتمنى إنى أبدع فيها كمان.